Sí, delos animalis que màs fatu dan está la moheta, qu'es famosa polo que hiedi. Quandu se sienti amenazá, hundea un líquiu que puei allegal ata un tiestau de metrus hediendu mal. Tamién tenemus la bobilla i la paxarrucha branca, que hazin más menus lo mesmu pa poel ahuyil i escapal casu d'estal acorricaus o de sentil peligru. La verdá es qu'era curiosu de golel porque essu enos decumentalis no se puei.